سألتني وجلت لي من شنو بيتكون الكمبيوتر. بيتكون من أشياء وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة العشوائية، اللوحة الام، وحدة التخزين، <hesitation> وحدة معالجة الرسومات، مزود الطاقة، الشاشة، الاجهزة الطرفية، مراوح التبريد، نظام الادخال والاخراج كل هذا يتكون منه الكمبيوتر.